Eo penso chi sa piseddina siat cambiada meda in sos ultimos decennios ma subrattotu dai una vintina 'e annos <hesitation> cando sun arrividos custos mesos noos <hesitation> chi nos faghen comunicare <hesitation> in unu modu cumpletamente diversu, <hesitation> eo m'ammento <hesitation> chi cando fio minore <hesitation> ca eo so nada negli anni cinquanta <hesitation> aimus unu modu 'e vivere cumpletamente diversu <hesitation> giogaimus in sa carrera, e poi viviamus in custas <hesitation> istradas inue bi fin totu sos parentes, eo nessi faeddo pro me, inue bi fin cuginos de babbu, zios de mamma, e quindi fit una fa como faeddan de familia allargada, fit una familia propriu <hesitation> piena 'e affettu e e totu sas situaziones bonas e malas las viviamus umpare. Eo m'ammento chi cando so nada <hesitation> mamma mi l'at raccontadu, ca eo o so nada propriu in luglio, su deghesette, <hesitation> e poi fit nada puru un'attera pisedduzza in sa carrera mia <hesitation> est istada una festa ca <hesitation> babbu at partizzipadu a su partu e poi cando so nada l'ischian totu, quindi fin totu fora, sun pigados, quindi est istada una cosa bellissima <hesitation> poi <hesitation> Pianu pianu custu unu pagu est mancadu, e in sos annos ma est mancadu <hesitation> medissimu como, eo lu 'ido pre esempiu in iscola, cando apo cominzadu a insegnare <hesitation> fin gli anni ottanta, <hesitation> ancora b'aiat unu rapportu bellu cun sos alunnos, pius affettuosu, non bi fin totu custas restrizziones chi bi sun como pre esempiu, innanti cando b'aiat unu cumpleannu in classe si attiat sa turta fatta in domo, como invece sa turta devet essere comporada in pasticceria, b'at unu muntone de regulas puru giustas però segundu me a bortas esageradas, e poi <hesitation> si faeddamus, si passamus dai s'iscola e faeddamus pre esempiu de de sa vida in paese est cumpletamente cambiada, bides calchi gruppu 'e piseddos chi giogan, però sa maggior parte <hesitation> andat a iscola <hesitation> b'istat tantissimas oras e cando arrivit a domo at su cellulare, e e no <hesitation> e istat tota sa die <hesitation> abbaidende social, abbaidende e comunichende asi, quindi sa comunicazione <hesitation> comente innanti non b'est pius, e quindi sa zente guasu guasi <hesitation> faeddat chena, cioè faeddat chena si connoschere <hesitation> infatti si sun verifichende puru situaziones feas de piseddos chi non bessin pius e chi 'istan solos in domo <hesitation> devidu puru forsis a <hesitation> a su chi est capitadu puru cun su Covid, infattis si faeddat de long Covid, ma non solu pro cussu, segundu me est propriu unu modu 'e vivere cumpletamente diversu ca semus diventadas isolas, eo m'ammento chi cando fio in s'universidade aio istudiadu <hesitation> propriu u il villaggio globale no, <hesitation> e m'ammento chi <hesitation> custu sociologo Mc Luhan diceva che <hesitation> negli anni a venire saremo di in sos annos a a bennere <laughs> magari diventaimus magari comente in unu villaggio globale ca in su villagiu ite suzzedit, chi s'ischit totu, naturalmente isse faeddaiat de villagios o meda antigos no, <hesitation> e totu ischian de totu, e como semus arrividos a cussu ma <hesitation> però est una cosa cumpletamente diversa ca de cosas feas nde suzzedin in su mundu medissimas, e quindi semus <hesitation> namus bumbardados dai unu muntone 'e cosa chi nos faghen diventare sempre pius depressos pius tristes e vivimus in sa pedde nostra totu su chi suzzedit in su mundu, e quindi podet essere una cosa bella ma puru una cosa chi deprimet meda. Eo m'ammento chi cando fimus in sa carrera <hesitation> giogaimus a cua cua, giogaimus <hesitation> a brucio, chi fit unu unu giogu particulare, chi però apo idu chi lu faghen in tantas regiones de Italia, penso puru in atteros logos de su mundu, e poi <hesitation> A bim bum bam stella <hesitation> eo m'ammento chi a cua cua giogaio puru in domo cun sorre mia, m'ammento chi mi cuaio, e poi 'essio, e e fin giogos de una semplicidade estrema, però custos giogos segundu me nos aggiuaian meda, primi 'e totu a socializzare, ca istaimus totu umpare, e poi puru pro un'atteru motivu, ca <hesitation> imparaimus puru a a a nos relazionare a nos ponnere umpare <hesitation> puru a brigare a forsis unu pagu 'e bullismu bi fit puru tando, anzis siguramente bi fit però fit una cosa chi risolviamus nois, non b'intraian sos mannos quindi fit una cosa chi serviat a creschere, ca tue in cussu casu ti ponias unu pagu in crisi, e sas proas servin però a diventare pius mannos <hesitation> poi atteros giogos magari faghiamus, m'ammento chi faghiamus puru <hesitation> pius che giogos puru in iscola, calchi recita, e calchi e cosa faghiamus puru in chescia, m'ammento chi eo fattesi un'ispessia de ispettaculinu cun u- una cugina mia, quindi nos divertiamus gasi, e poi unu divertimentu mannu fit <hesitation> pro nois una bella <hesitation> una cosa chi nos poniat umpare fit sa televisione, eo m'ammento chi <hesitation> andaio a bier sos teleromanzos pre esempiu <hesitation> a se ziu meu tando. Chi aiat sa televisione e nois non l'aimus e m'ammento zertos teleromanzos chi fin a sos tempos unu pagu puru proibidios, eo m'ammento una tragedia americana, chi non si podiat quasi 'idere ca fit una cosa unu pagu, prò mi l'ammento David Copperfield, m'ammento il conte di Montecristo, va bè chi fit pius recente, però apo idu totu custas cosas, e una cosa chi aggregaiat meda sa piseddina fit Sanremo, ca m'ammento chi nois aimus sa televisione e totu sos cuginos, sos fizos de sos cumpanzos de babbu enian a bider Sanremo, eo m'ammento chi nois aimus sas cadreas minoreddas in dainanti, ca fimus minores naturalmente, e poi totu in daidegus, e fit una festa bellissima, non duraiat che como chimbe o <laughs> ses dies e fit puru istressante, però Sanremo mi l'ammento <hesitation> benissimu, e poi un'attera cosa chi nos aggregaiat in sensu religiosu fit su rosarieddu, ca m'ammento chi zia Maria aiat una Madonna <hesitation> e nois su mese de maju andaimus 'onzi die a su rosariu, pro nois non fit una cosa namus meda ispirituale, pius che atteru andaimus pro giogare, ca nos acciappaimus umpare, però cussu puru serviat e fin totu cosas chi nos an fatu diventare mannos e <hesitation> cun semplicidade e, ca non ch'aiat, fit totu una cosa, unu mundu meda <hesitation> ite podimus narrere boh, non podimus narrer puru ca sas cosas feas bi ten'essere istadas su ma Tessi, però unu mundu se semplicissimu fattu de cosas propriu naturales e grandes affettos, eo de s'asilo m'ammento una cosa, prima 'e totu su fiagu 'e su minestrone, si profumu 'e su minestrone, chi a mie si minestrone non mi <laughs> piaghiat a nudda, m'est piachidu cando so diventada manna, però m'ammento propriu custu, forsis fit unu profumu pius forte no isco, e poi m'ammento un'iscoperta chi apro <laughs> appo fattu cun Rino e Tonello, <hesitation> chi fimus gioghende a fagher su presepiu e eo apo toccadu una zolla e tot'a unu apo iscopertu chi sa zolla nd'essiat e mi podiat essere utile, fit una cosa istupida ma chissà proite mi l'ammento, ca l'apo ida comente una grande iscoperta <laughs> pro me, chi fio minore meda. Poi sas elementares <hesitation> m'ammento chi sun istadas bellas, aimus una maestra severissima de una severidade, non naro su nome como, <hesitation> eo pre esempiu m'acciappaio 'ene devo narrer però faghiat cosas <hesitation> istranas, per esempiu no aimus su riscaldamentu tando, forsis no aimus mancu istufa no isco, e issa pro s'iscardire nos leaiat totu sos cappottos e si los poniat supra, <hesitation> a custos tempos fit istada dennunziada <laughs> no isco comente, e poi un'attera cosa <hesitation> chi <hesitation> Eo m'ammento cando mi curreggiat sa <hesitation> sos compitos de italianu b'aiat unu cruzifissu ed eo l'abbaidaio ca quasi pregaio chi no aeret acciappadu atteros atteros errores, magari errore de ortografia, ca poi los segnaiat in ruju, e quindi fin graves <hesitation> poi <hesitation> m'ammento un'argomento chi mi piacheit meda chi sun le invasioni barbariche ca a mia mi piaghet meda s'istoria e m'est restada impressa ca leesi unu bellu votu, va bè, fio abbastanza brava. E una cosa chi mi colpiat meda fit sa povertade ca m'ammento chi fit propriu sa differenscia tra pessones chi aian una condizione economica namus bona e atteros, e m'ammento propriu chi calchi unu aiat puru sas iscarpas segadas, e poi <hesitation> m'est restadu impressu puru custu fattu chi bi fit su patronato, e su patronato tando daiat sos libberos gratis a sos poveros ed eo m'ammento chi a mie non mi los daian <laughs> ed eo fio meda triste, ca los aio cherfidos, ma forsis fin particulares no isco, a mie mi pariat una cosa, mi pariat quasi un'ingiustizia Eo penso chi sa piseddina como an unu muntone de possibbilidades, eo ido sos libberos chi u- usaio in iscola <hesitation> cando fio minore, poi sos chi apo usadu puru cando apo cominzadu a insegnare e sos de como, sos de como sun bellissimos, prima 'e totu chi an <hesitation> unu muntone de videos, una muntone 'e films, poden attingere a unu muntone de cosas, però a su matessi tempus forsis mancat pre esempiu puru a livellu mentale, criticu sa possibilidade de <hesitation> de pensare a moda insoro, a mie mi paret chi como <hesitation> cun una velocidade <hesitation> de sa vida enorme unu pagu si est perdida sa sa lentesa sa <hesitation> totu su chi fit innanti, ca magari est totu veloce troppu veloce, semus andados troppu in dainanti E chena <hesitation> chena pensare chi forsis <hesitation> amus lassadu perdere tantas cosa chi fin importantes, e poi una cosa chi eo noto est, chi sa piseddina 'e como, mi dispiaghet a lu narrer, sun abbastanza insensibiles sia in cunfrontu de sos parentes, de sos zios de sas mamas, de sos babbos, forsis ca an appidu troppu, no isco però <hesitation> o forsis ca sas familias dan pius paga importanzia a sos valores rispetto a sas familias nostras, ca pro pro pro nois sas cosas pro issos sas cosas pius importantes fin s'educascione, eo m'ammento cando so andada a iscola <hesitation> a sas superiores mamma andeit a sos collochios sa prima cosa chi li nein chi fio una pessone beneducada, como invece sa <hesitation> sa <hesitation> cando enin a sos collochios sos genitores pensan solu a su votu, cantu leat, a sa valutazione, quindi sa piseddina sun diventados votos, in una edade meda cumpetitiva, custa est abbastanzia una conseguenza de su ch'est como <hesitation> e quindi <hesitation> è la società del, est sa soziedade de de <hesitation> de s'aere non de su essere, comente fit innanti